Suecia pe jaeko oime iroi oime ivïti ye vi jokope oime vi kuarai jaji mbaeti kirei mbate ˂hesitation˃ oime vi verano erei uajaete ye yasutu oime iroi ye iroi vimbaeti uajaete ye vi jakuvo